Mãni kãn in txannu kãn min lau fona, zin in lau tumani mô, i kua ange zin in tuma, kalauxi ve tsaka, kipohi dunlai tsu kabuai te isa, tsola kã mãni in tifim, in tihar fil nan, te tsua ve kalau tum dewa, kalauk del ve te angem le. Tsoan poisaate in tsang nge ngaidon tifil tika ronso tian tsewko tuma, in <hesitation> pui in tilau tsoan min tsuai ve te angem. Masipu in tita tsua ngaidon lau anja o, i txann txatekani tauxia karonso tapok mei tsewa, in pui in tima lauang tsumotara o. Tsoan, <hesitation> inge thomso te khalei tamte ngaidon, inge <hesitation> in txannu kãn, min pokat nge pani vel kanadu belka, an tiafang kãn karonso zo mei mei tsewzo ka. <hesitation> Kalau te ita tsoan kipo kalaumutang, pokat tiang honla kalau nga kalau tika tsukan tsaak ve le tuka, tan i min lau sildon nga o, kalau in ring ve ang kipo.